Ngo de ngua tes kama ames ames nave nave lat. Ma chama chalun ura chama not, de vadi ngua tes nget dem mamar chrot <noise> ngo. Dengbe ma chunenga thak pit.